زه په اونۍ کې شاوخوا لس ساته سفر کوم. دا د دوشنبې په ورځ شاوخوا دوه ساته، د سه شنبې په ورځ <hesitation> دوه ساته او چارشنې په ورځ یو نیم سات. د پنجشنبه په ورځ دوه ساته او د جمې په ورځ دوه نیم ساته. معمولاً، ، <hesitation> تګ راتګ کوم، او دا وخت زه د ورځني کارونو او یا د کار لپاره په سفر تیروم.